Le patate a van cunservà ën la crota <hesitation> ënt ün post scür e pa trop ümid e a s'pölu cunservé pën ün ani ën cuesta maniera